Fertaare, womarde, vindi be jangirde. Himbe lesdi mai do mari fertaare masin, be yida sunugo kowa, kala kodo yehi ha mabbe pat be do seyi be nana beldum. Mo yehi ha mabbe pat do nana beldum gondal be ummatoore wuro mai masin.